مہربٲنی کٔرِتھ تھٲیِو یہِ خیٲلی کَتھ باتھ جٲری: "بہٕ چُھس آز پریشان ، مےٚ گوٚو دفتر واتنس ژیٖر، میٲنۍ کار ہیٚچ نہٕ شروٗع کٔرِتھ۔ پتہٕ آو بہٕ أکِس بسہِ منٛز۔ اتھ لوٚگ وقت تہٕ مےٚ گوٚو ژیٖر، تہٕ میون باس کوٚر مےٚ ڈانٹ۔